A ite tantissime part ch'a formu 'na pia, 'na machin-a. Cuminciuma dal vulant, pöi a ie le rue, a ie i veder, a ie le portiere, a ie i tergicristai, a ie la capota, a ie i sedi-i, a ie ël mutur, a ie a i sun i fren, a ie le lüci davanti, le lüci darera